Fərə iyentə hiɗə, fərə iyentə kpe, fərə iyentə mwakɨn, fərə iyentə fwat, fərə iyentə tuf, fərə iyentə mwakɨn, fərə iyentə tukoltaka, piyatɨ iyentə hiɗə, piyat. <noise>